بصراحة الاسلحة النووية يعني شي كلش مزعج بس نطيق نستخدمو انو مثلا نوفر كهرب او نوفر شغلات انو نطيق نعالجها بل السلا من ناحية الطاقة النووية بس انو كسلاح نووي كلش خطر على على الكرة الارضية بشكل عام.